<noise> Mmáliyiéné sé ámì nnám, ámì náná ñdáyá so dát íwuò ámì ámáná áléné. Mmé mkpó sé áñkénàm áñké añkéùteye ké ábá mmá ñsùùg nna ñdáyá náhá mma démé ñli nà ñná nuñ ntéyé mkpó ádé sé ñkenám. Mé ágwò áké táñ. Íkó ǎnnó ñyién. ámí ñtéyéké ábá íkó áde mmá siák nná ñdáyá, nná máán ñug ndi téyé íkó ádé. or mé ñkébá k’itíé mbògò kéd ádédé. étáñ íkó ké ñtié mbògò ádé, ányédé ké ákéné mmé mkpó sé áñkéùnám ámì ñtéyéré ábá sé éketáñ dé. mmá siùk nná ñdáyá. ñdémé nni, nná téyé mme. mkpó mmé mkpó sé éké gwéd k’ítíé mbògò ìkìtíé íkítíegé dé. nuñ ñíóñó ùsen mfén ékpémáná énùnó étimé étá ítíé mbògò ádé éwò ékénam sé ùkùd? ámí ñíoñó mbó kíkí námkó íkíturò mí íkinám mkpó ñtòm. ñtàk ámáá ámísé ñdáyá ídáb ádédé, sàdé mmádáyá ígwó àmí àlámáná áleñe. ántéyé mmé mkpò.